Një ushqim që do të mësoja si të gatuaj është buka e bërë në shtëpi. Më pëlqen aroma e bukës së sapo dalë nga furra, por nuk kam provuar kurrë të bëj brumin nga fillimi. Do të ishte bukur të mësoja ta bëja me miellra të ndryshme dhe teknika të ndryshme.